<noise> Are vak al, are vak al nuk tat pa ep pukun ki <noise> rai na puar on lai al kamalaen a nuk i ep tarai rop kata a laeu na mit puar kiom, kai laen na mit are re kiom ap bar poroman lik lik a nuk i al kam kiom diat matol kes kiom matol war movot o tutun matol angau kiom on ep kaikai na los i matol gang ap ep war morot el lau, i tik ep taem ning i tik ep kurai ngis ning na re re kes ap a re nung tat pas ep kir ai na puar tar on.